بصراحة أشوف عدم حضور أحد حفل زفافي شعور أسوأ، يوم الزفاف هو <hesitation> يوم لحظة كبيرة ومهمة بالحياة وأحب أشارك هالمناسبة مع الأهل والأصدقاء، لما أكون محاط بالناس اللي أحبهم يعطوني شعور بالفرح والدعم، أما الجنازة فهذا وقت الحزن بكون موجود فقطلأني تركت الدنيا يعني ما أقدر استشعر الأشياء واستشعر فرحة الناس حولي.